أنا شخصيا طبعا <hesitation> أنصح أي شخص إنه يجلل في الطبخ الدهون، ولما يأكل يجسم وجبته على ثلاثة أجسام، جسم نشويات بيكون ثلث الأكل مثلا نشويات، والثلث خضروات والثلث بروتين، ومو شرط إنه يتجيد بأكل معين ونوع معين، المهم طريجة الطبخ تكون <hesitation> صحية.